Resaka nois na voanjom-bazaha koa gn'asia resaky aloha. Tsy de mahalala maro aho fa hiezaky hiteny ze haiko eto avao koa. De ino zay fa misy gny nois de coco, voany le coco regny, ah misy avao koa gny noisettes, de tsy misy firy a madagasikara angamba gny noisettes fe ah izy aby zay, fantako aloha gny fisian'igny, de misy avao koa gny pisitasy koa angamba azona raisina ah sahala amy gny nois gny pisitasy gny voanjo na koa hoe katra hoy gny fiteny hafa, de misy koa gny amendes izy io, regny koa angamba azo raisina sahala amina voa. De zay sy zay aby angamba gny voa fantako.